זיין אז ס'איז דא א מעגליכקייט צו לעבן א גוטע לעבן אן אנקומען צו דיינע חלומות. אבער וועלכע מ- וועלכע טעם האט א לעבן אויב דו קומסט נישט אן צו די זאכן וואס דו חלומ'סט פאר און דו שטרעבסט פאר. סאו ס'קען זיין אז מ'קען לעבן א נארמאלע גוטע לעבן אבער ס'איז- ס'אנדערש.